ବିସ୍ତର ଭୀ ଅମେରେ ଏକ ଲଗାଵଧାର ଔର ବହୁତ ହୀ ଅଚ୍ଛା ଥା। କିଲେ କେ ବିସ୍ତର, ଜିନତେ ହମେଂ କୂରାତୀର ନୀନ ଦାସେ। ତୋ ହମେଂ କୂର ଅପନାରେ ବିସ୍ତର ନୀନ ଦାସେ। କିଲେ କେ ତରସନିଯା ମେଂ ବଚ୍ପନ ଵୋ ସୋଈ ଥୋଂ ଏଇ ବିସ୍ତର ଦେ, ଏଇ ଜଗାରେ। ତୋ ହମେଂ କୂର ଅପନାରେ ବିସ୍ତର ବହୁତ ତାର୍ଥ ହୈ। ବିସ୍ତର ଜୋ ଥା ହୈ, ଅମେଂ କୂରାମ ଦିଯେ, ହେଲେ ହମେଂ ତା। ଜିନତେ ଲେଟୋ, ଅମେଂ କୂରାମ ଦିଯେ, ନୀନ ଦାସେ। ତୋ ହେଲେ ବିସ୍ତର ବହୁତ ହୀ ଅଚ୍ଛା ଥା।